डिस्वाटर डिस्वाटर एक बरतन धोबा कि मशीन रेवे। जिसमें हम बरतन जल्दी से धो सके और टैम कम लागे। एमे अपने मेहनत कम करनी पड़े। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन रेवे। जीमे बरतन आसानी से धो सका। ई मशीन में बरतन धोबा में जल्दी होवे और टैम भी कम लागे। यह मशीन बहुत ही उपयोगी रेवे। बरतन धोबा के लिए।